اجيب رافع للسياره و إطار للعجلات و بعد كدا اجيب الإطار الاحتياطي اللي أنا هغيره <noise> وبعد كدا أبدا ارفع <hesitation> السياره و أفك مسامير الإطار <hesitation> اللي أنا هستبدله و بعد كدا أبدا اركب الإطار التاني و اربط المسامير و في الاخر انزل السياره.